Aikua café, mopëtiño jae café de grano, kuagui oekɨ reta, café nescafe, capuchino, café chiriguano, café ideal, kuaretako jaeñoma derivado jei superetava